هي الخدمة اللي منقدش نكون فيها فريمون بيان هي نكون قارديان في حبس, بارسكو سي ديفيسيل نتا راك حاضر و راك حاس بلي تكون سبة باش ناس تعدب, جونغ مام هاكا نتا راك حارم الناس من الحرية نتاعهم, نتا هو اللي راك في الوسط بينهم و بين الحرية